Lampochka turli xil bo’lishiga qaramasadan asosiy ishlash prinspi bir xil bo’lib uning ichki qismidagi moddalardan elektr energiyasi o’tishi sifatida yorug’lik chiqaradi. Shu bilan lampochka ishlaydi.